من ظمن الأشياء إللي أكرهها في حياتي إنك يوم تشوف شخص وتخلي عمرك كأنك ما شيفنه علشان ما تسلم عليه، لكن هذي الحركة كثير مازين وهذي الحركة مستحيل إن أفعلها لأن مبدأي ما يسمح بهذي الحركات البر، لا بالعكس إنك تسلم على الشخص وتتواظع ما هذا أحلى شي.